כּנפצל אלביצה חית כתג’מע בין א-טעם אלע’דיד ואלרוחה, ימקין נבדל פיהא אלמוקונאת באש מןמלמש, סוואא ב’לחקדר ואללחום, ביצה כתכון וג’בה כמלה וכאפה לאיי וקט סוואא פי אלעשא או אלגעדה, כתמתל חאג׳ה משבּעה ומרחיה, אמא אלאסקרים זוין ולקין ג’יר פי צייף ומייקדרש יעוז אלוג’בה כמלה, זוין ולקין פיוה א-סוכר בזאף.